Axan nikonihtos seki totomeh kenik mochantiah, seki nikinmita tototzitzin kinchiwah inchan intepahsol de okoxali, kisakah okoxali iwan yon ika ki kichiwatiweh intepahsol, iwa okseki okseki yehwan amati kanin kikuitiweh tzohmitl iwa yon ika kiyektlalia intepahsol kualtzin mochantiah, iwan nochipa itlampa kuawitl kan amo siawah, nokitemowah kanin motlatzakuiliskeh para amo siawaskeh amo san noewian, yehwan no kitemowah itlah itlampa, para amo ma siawakan, iwa okseki yehwan kichiwah incha san puro tlahsol kikuitiweh san tlen tlahsol yon ika kintlaliah inchan mati ken kualtzin kinepanohtiwih, kualtzin keh keh kihtzomah inchan. Iwa okseki yehwan kikuitiweh asokitl iwan yon ika kichiwa inchan, no yonikitak kenin ika sookitl mati ken kiyektlaliah kox kichiah ma waki mati keni pero no ompa mochantiah tototzitzin noihki itech ika asokitl i- intepahsol kichiwah. Se tonal osekitak seki tototzitzin ompa wal tzatzahtzitokeh pero amikah inmaman, itech kuawitl osekinmahsik ayemo omotlakentiayah ok xipetzitzin yekin oneskeh, tos sekihtowa masekinmowikili tochan, iwan amo neli osekinyoliti san tomak omomikilihkeh, amo neli oyolkeh, iwan como otechiliayah kihtowah tla yosekinkitzkih totomeh imaman ayekmo kinnekis kintlamotla, tos sekihtowa tos ya como yosekinkitzki tos masekinmowikili, pero noihki amo osekinyolitih, tomak omomikilihkeh tototzitzin. Iwan yisemi sekihtowa xamo xamo tototl i- itotoltewan ompa okintlali itech okoxali, tlakah yeh se kowatl iaxkawan inon totoltemeh, osekinpitzinih ompa omotayah okachi wehweyi e- keh amati tlen ihtik ompakah pero omotaya keh de totomeh pero yekin keh sekowatl anka konetzin ikonewan, amo yen weyi kowatl.